श्रीलंका हमर से ज्यादा दूर नही हवे। इतना जानथि की हमर श्री राम भगवान। हनुमान जी के संघे माता सीता ल लेहे श्रीलंका गए रहिन।